Ruller maanif midhaseni yenan ruller niii woo khaljelchaa dhib yedhe inin woom kaljelcha beree dhansath akamaa woo kaljelcha inin wonn issa khulii woom kaljelthuu berre kaljelthuthi kaljelchee akha sunnit inin suniff ruller ithi baseni dhub ruller niii wonn akhan kaljelthuu kaaayya yaani woo dhirrrsaaa wonn woo ishin hin kaljell amaa woathin barru barrefethe rullern dhoch fethu amaa map choreno fethu lazimaa ruller tumethaaa